أكثر الاشياء الرومانسية اللي كنت اشوفها ولاحظتها <hesitation> هي اللي تتم ما بين القطط او البسس <hesitation> سواء التآلف اللي يكون بينهم والحب وتلاقي ان القط او البس يروح يتمسح في البسة الثانية وينامون جمب بعض ويحتكون في بعض فأظن ذي من الاشياء الرومانسية اللي ممكن نتكلم فيها الحين